<غير مفهوم> أمي وأبوي يتشكلمون اللغة الكويتشية، والعربية، وأجدادي كانوا يتكلمون نفسي الشي بعظهم كان يعرف شوي بالفارسية بحكم التجارة زمان.